Calculators suŋeri nɛreba mɛ paa. Fu san bisera calculators n yuum ka boi la, la yuum dagi naana bo'ora nɛreba gee nananawa ti calculators bɔna la fu wan nyɛ ti koosego zi'an, la ta'am ni ta dɛna nɛreyinɛ ma'a n loose lɔgerɔ bo'ora nɛreba n paɛ seem ma'am gee kelum mina ba da'ari seem la kalɛ. Gee fu san bisera, calculators n yuum ka boi la, la kan dɛna naana ti nɛreyinɛ ta'am loose bo nɛreba n paɛ seem ma'a. Bun dagena la loose ma'a puan gee la mi kelum suŋera sukuu kɔma ti ba zamesera Kala suŋsuŋa. <hesitation> lageŋɔ se'em la tui mɛ gee nananawa kɔma ta'am bɔna ba miŋa yɛa gee zamesera, se'em sɔi la ba tara calculators bɔna bini.